<hesitation> yaa tuiti ndava niñu namee sii ricu cuu namee cuu chi maun namee quee quee ujun cosacorin ndioo ndioo quiti niñu cui naa te noo vaha nanihin namee cuchicuaha nuun ujun ñinde ihna ian nuun guee seguro nuna ndoo ian een naun een yain yee ñuun ñinde tu ian ndaa ndaa quete niu naa Gueno na mee quitɨ yinbu na nuni na mee jahan ndacui coyo mechuun name cuii ta ja ndochito meiñi cha quiti quiti niñu cuian